Ikhúún na̱ne̱mújúnꞌ, ste̱e̱, gunitsu rí nakholo̱ꞌ ná goꞌwóꞌ. <noise> dí yatso̱, yatsi̱i a̱ga ndasko̱ꞌ comida gájnuu, xí mi̱khaa yaja, ndathawuun yaja gájnuu ga̱jma̱á yatsi̱i a̱ga. I̱wa̱á má ndasko̱ꞌ, i̱wa̱á má natural díí yatsi̱i a̱ga. Díjun rá, porque ikhúún na̱ne̱mbaja̱a̱ a̱ga, júguaraꞌaa̱, tsíꞌkhui̱i̱ cosa dí xkawe̱ ná ma̱ꞌgrego̱o̱ꞌ, tsígu̱xii̱ ambá, tsígu̱xii̱ ná kuíji̱in xu̱kú tsí nijáñúú naꞌkhúu̱n dí juguaraꞌaa̱. Khaꞌwii̱ gúꞌdaa̱, puro má ndxáma, <noise> puro má ixí, puro má ñu̱u̱ iꞌkhui̱i̱ e̱ne̱lo̱ꞌ khúúnꞌ. Ora̱ xí ngrego̱o̱ janíí ñúꞌún rá, na̱gu̱xii̱ cosa dí tsíjmaa naꞌkhui̱i̱, a̱ꞌkho̱ díí xóó ra̱máján mújúu̱nꞌ, kajngó i̱wa̱á má na̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ne̱mújúnꞌ gunitsu ga̱jma̱á yatsi̱i a̱ga. Déjon ra, e̱ste̱e̱, <hesitation> tsíyuu mi̱ꞌkhuu guíñuꞌ tsí a̱ga rá, ra̱ꞌkhá n <hesitation> uu ra̱ndaśkui̱i̱ꞌ, ndaskui̱i̱ꞌ máꞌ, n <hesitation> uu najáñuꞌ, gúꞌdo̱lo̱ꞌ nandii. Ikhiin xa̱bo̱ tsí nune̱thana kho̱ꞌ nuthenꞌ rí ra̱máján mi̱ꞌkhuu a̱ga porque, e̱ste̱e̱, mbrúthun miꞌtsiúun tsí a̱ga, <noise> kajngó xí dí ñajuun rí me̱ꞌkholo̱ꞌ rá, mejor me̱ꞌkhomálo̱ꞌ, ste̱e̱, matsi̱kha̱a̱ gunitsu rí me̱ꞌkholo̱ꞌ ñajuun khaa aceite dí nu̱ngujwe̱e̱ náa tienda kho̱, dí none̱mújúún xa̱bo̱ tsíngua̱ꞌ na̱ꞌkha̱ ñúꞌún, séite rúꞌkhue̱n ñajuun dí na̱ne̱méjúnꞌ nakholo̱ꞌ ikhúúnꞌ. Pero <hesitation> khúún tséyo̱o̱ ráá, díni ñajuun gíꞌdoo ne̱, xáne gu̱mamújúun ne̱, na̱ꞌkha̱ ne̱ ñúꞌún rá, rúꞌkho̱ tsíma̱ñuꞌ. Pero, meno nandii eꞌne díi, ste̱e̱, séite na̱ꞌkha̱ ñúꞌún rá, nuthee̱n rí drígo̱o̱ soya, drígo̱o̱ tsiánguá díni drígo̱o̱ ñajuun ne nothee̱n, na̱gu̱mamújúun dí aceite kho̱ rá. <hesitation> <noise> pero e̱ste̱e̱, <noise> rúꞌkho̱ ñajuun dí none̱ nuñi̱í recomendar xa̱bo̱ tsí none̱thana, dí i̱wa̱á máján mo̱ꞌpholóꞌ khaa, este̱e̱, aceite. Ajánꞌ, xí ma̱gu̱mamújúun comida, rúꞌkho̱ juun dí me̱khoo ne̱ ke xóo tsí a̱ga, porque tsí a̱ga rá, dí phú miꞌtsíi̱n, dí phú, ste̱e̱, <noise> gúwáan tsí a̱ga kho̱. Rúꞌkho̱ kajngó na̱nguá máján dí mu̱ꞌphíí, mo̱ꞌpholóꞌ yatsi̱i tsí a̱ga kho̱, dí ma̱gu̱mamújúun comida, porque naꞌñalóꞌ daño, na̱mi̱xálóꞌ, ndúwáan xu̱kú tsúꞌkho̱. Xkuaꞌnii nutha xa̱bo̱, rúꞌkho̱ ñajuun dí, e̱ste̱e̱, tsíyoo dí, e̱ste̱e̱, mi̱ꞌkhuu, me̱ꞌkholo̱ꞌ yatsi̱i tsí a̱ga dí ma̱ne̱mújún comida, pero ikhúún nda̱yo̱o̱lo̱ꞌ dí phú ndasko̱ꞌ gunitsu dí na̱gu̱mamújúun ga̱jma̱á yatsi̱i tsí a̱ga kho̱, ma̱tha̱ne meda yatso̱, khín ma̱ta̱xtrámáá yatsi̱i aga̱, yaja, queso, buena ndasko̱ꞌ. Ma̱ta̱tsi̱kha̱a̱ yaja, ma̱ta̱tsi̱kha̱a̱ ambóo duun mbo̱ꞌ, ma̱tha̱ne̱ móle̱, buena yatsi̱i a̱ga, phú ndasko̱ꞌ ne̱. Pero ste̱e̱. Tsíyoo me̱kho ne̱ rá, porque, e̱ste̱e̱, najáñuꞌ, gúꞌgo̱ꞌlo̱ꞌ nandii, rúꞌkho̱ eꞌne, kajngó najmuꞌ rí aceite rí na̱ꞌkha̱ tsíngua̱ꞌ ñúꞌún no- none̱mújúún xa̱bo. Pero dí ikhúún nda̱yo̱o̱lo̱ꞌ, xí gúkuíín tsíjañaaꞌ rá, i̱wa̱á má-i̱wa̱á máján, <hesitation> ste̱e̱, yatsi̱i a̱ga mo̱ꞌpholóꞌ, porque xú-xu̱kú tsúꞌkho̱ tsí khaꞌwii, kháá-ikháánlóꞌ e̱ꞌnembaja̱a̱lóꞌ, nduꞌyáálóꞌ dí niꞌkhi̱i̱, dí ni- khaꞌwii̱ júguaraꞌaa̱. <hesitation> óra̱, cosa ceite rá na̱ꞌkha̱ tsíngua̱ꞌ, tsiánguá xéne ene̱mújúún ne̱ xa̱bo̱, tsiánguá dí ñajuun gi̱ꞌdáa ndiyá. Mí gíꞌdoo ne̱ tsigu mangaa, tanto mbá tsigu, a̱jma̱ tsigu gíꞌdoo khaa caducidad drígo̱o̱ none̱mújúún xa̱bo̱ tsí na̱ꞌkha̱ tsíngua̱ꞌ ñúꞌún, rí ceite rúꞌkho̱. Tsiánguá díni thana gi̱ꞌdáa̱ <noise> ne̱ jin rá. Rúꞌkho̱ ñajuun rí nagajyúu ne̱ na̱ꞌkha̱ ne̱ nuni̱i̱ jin rá. Óra̱, rí ikháánló rá, tsí yatsi̱i a̱gialó rá, nduꞌyáámáló wátha̱ tiempo gajyúu yatsi̱i mbáa tsí a̱ga ma̱ta̱xíya̱a̱. Ikhúún ma̱xíya̱a̱ aga̱ xúge̱ꞌ, nde̱yo̱o̱ má na̱ngo̱ yatsii̱ ajndo mbá tsigu gúꞌdo̱ꞌ ne̱. Pero khaꞌwu ne̱, tsígíꞌdu̱u̱n ne̱ thana tsiꞌgíꞌdoo ne̱ kajngó ma̱gajyúu mba̱a̱ tiempo dí, nda̱yo̱o̱ khúún wátha̱ tiempo dí nagajyúu yatsi̱i tsí a̱ga. Rúꞌkho̱ ñajuun rí nda̱yo̱o̱ khúún dí i̱wa̱á máján yatsi̱i a̱ga mo̱ꞌpholóꞌ ke xóo cosa dí na̱ꞌkha tsíngua̱, puro thana gi̱ꞌdáá ne̱ xa̱bo̱. Rúꞌkho̱ ñajuun dí na̱tha̱nlo̱ꞌ khúún dí. E̱wa̱á má máján yatso̱o, n <hesitation> uu dí ído̱ najáñalóꞌ, aꞌkho̱ ñajuun tsíyoo dí mu̱ꞌphíílóꞌ tsí a̱ga, mo̱ꞌpholóꞌ yatsii̱. Mbá xkuaꞌnii ñajuun dí na̱tha̱lo̱ꞌ ikhúúnꞌ.